Mi yaabono nde gootel(one), nden mbo to mi yahi mi waɗa minti capanɗe nayi e jowi(fourty five), yaago minti capanɗe jowi(fifty).